Rehefa mampiasa an'izany zao an dia ma- ma- rehefa izy akeky masaka igny, amin'igny zaho vô magnatô an'ilay raha magnimagnitra igny. Amin'igny izy ara-pahasalamana regninô tsara le tsirony.